Kua yakare öime guinoi tembiporu imbaepueregueva, jaeko iyuru ,jare jaï reta, jokua oiporu oipɨ vaera jembiareta, yepe tuisa tei erei guinoi mɨrata tatagueva, jae kua tembiporu ikavi gueva